Deedawol dum ɓe naftira ɓe deeda ɓo ɓe winda hunde dido kenan domari hunduko ha less maajum dum mari ink toa wati a less awindi se ɓindi mai vurta.